غاح اقلو اتنفس ببطء وعمق .أو شغل غناي هاديي او مسلسل يعجبك وانا معاك لا تخاف من شي ، حقك تخاف لأن هاي اول مرة تجغب تركب طيارة ، بس اول مرة غاح تخاف يجوز وبعدين غاح تتعود ، انت اهم شي اسمع التعليمات مال كابتن الطيارة ونفذه كله وكون مسترخي.